Tarihi lesdi mai kanjum on warugo celts nder lesdi mai dubi temerre jui ko Sali. celts nasti lesdi mai o Jodi je wakkati duddum. celts do mari tarihi masin ha hebanki lesdi mai ha latti andaama ha duniyaaru be hebanki tarihi ha duniyaaru.